Memang toro tu ajaran ta kumu kuai ai kam beki ma weng ta satan mina susian mata wanu gelekuang nisa bo nisa wo stua mati wusi dumiwang wiasi penyona si wowene yai diwawana mo ngopa nyaku nyusa ca mingkot nyaku pas ko ta ngita tonto petoyo satu tampe senyaleanku kumaweng jadi takan mapaksa nyaku nyaku pa siko taang weangku waktu ko kita <noise> ba skola empengkel tuang ta penon ta saling neta wang ung kelekuang- ung kelekuang wo satu leng toro pasiwong wu kongku gode toro malep tenju jugang ko ai toro ma maselenye selen ma kela kelang dou peendon gonaai pasi i ngetou oda nja pasusini ti penon cia dei momoli tetarem menetou sacama kelar kelan saka mou dini wawan oda susaniti sya penon setowo metamu odai mo kan wian kakelangan ca Tan saca dini wawan neng tuama ti nanu pakwai ningka-ningkaan karna nang ingka-ingka nti akat cetua metaumu wawa serandua ti masusianu tantu tumo tu buna semasusianti memang edudru mai sasera dua akhirnya sasera kumareng laku serana ta wa nu kelekuang wouw masing-masing u pasi won ji aitoro pa dang ku yen nitu mosera akat ando metua sera edut wo leos-leos